بسمع أنواع كتير من الموسيقى لإن أنا بحب الموسيقى بكافة أشكالها وأنواعها لكن في نوع واحد معين أنا بحب أسمعه يعني مهما سمعت أنواع تانية دايما برجعله